هفضل ان انا اكون موسيقار مشهور لأني بحب المزيكا جدا ونفسي اوي اتعلم الكمان او البيانو نفسي اعزف على البيانو <hesitation> أو اتعلم الكمان <hesitation> لكن حاليا الظروف مش مساعداني يعني لما اقدر ان انا يكون في ايدي فلوس هتعلمهم على طول.